أنا بفضل الطبخ في المنزل ليش ؛ لأن تستطيع أن تضيف المكونات علي حسب رغبتك أنا شخصيا من هواة و عشاق الطهي ف بقدر إني أطهو مع عائلتي ، العائلة استمتع بتجربة فريدة من نوعها ف هذه التجربة و هذه اللحظات الجميلة لا استطيع أن احظي بها في المطاعم و الأماكن الفارهه.